oyi ma o mi a to benɛ ,be ban, a o se toro sunu a tomu, oyi tuwa bun bosio to bun a bun uwe.